باش تعتذر لشخص أول حاجة لازم تكون صريح وصادق في كلامك خلي عيونك في عيونه و <hesitation> وتأك واتأكد إنك إنت حابب تعرف تعترف بغلطك جول له إنك إنت متأسف جدا عاللي صار بيناتكم وحابب ترد العلاقة زي ما كانت، وإنك متبيش تكرر الغلط مرة تانية، حاول تبرر اللي صار معاك المهم يكون الإعتذار من القلب وفي الأخير خلي الشخص <hesitation> بمشاعره واحترم مشاعره كويس.